Hewan yang paling aktif sudah di malam di malam malam itu itu paniki memang paniki ini setiap malam itu dia putar kasana putar kamari cuma mo cari dia pe makanan kasiang karna memang siang itu kan orang samua karja bajalang kiri kanan beraktivitas rame makanya memang paniki ini dia tara tarada tarada kesempatan memang untuk mo ba putar kiri kanan di siang hari itu makanya malam itu depe waktu ya depe waktu untuk cari makanan ya kaya buah-buah itu kan kalu di sini rata-rata buah-buah ini kan orang batanam samua supaya dia bisa makan itu buah-buah ya otomatis musti tunggu depe tuang tidor dulu to ya dan memang dari segi apa jenis apa binatang yang malam itu kan memang paniki karna memang dia pe mata itu tarang kalu malam makanya dia manfaatkan dia pe apa ini jenisnya itu. Depe kelebihannya itu di malam hari e kalu selain paniki si ada kodok kalu kodok ini tong tara tau memang malam itu dia mo cari apa tapi paling babunyi sudah itu kodok sudah apalagi di tampa-tampa yang di rawa-rawa dekat pante di dalam got pokonya tampa yang ada dia pe aer pasti ada ba bunyi kodok itu ya kalau selain kodok paniki ada juga tikus a tikus itu memang dia dia pe tampa tampa juga sama deng kodok tampa yang yang lembab yang ada ba aer-aer bagitu dan tampa yang paling tong bilang bobou sudah a itu tikus pe suka-suka itu taratau bikiapa dia mo cari apa makanya <hesitation> dia paling suka yang bobou-bobou di tampa sampah ada kalanya di dalam rumah di tong pe dalam rumah itu kalu. Sering malam kalu tong mo tidor pasti dia taputar di atas di palafaon itu lari kasana lari kamari tong taratau dia cari apa itu jadi kadang juga binatang yang malam-malam yang aktif ini juga mengganggu pa torang bikin torang tara bisa istirahat tara bisa tidor.